Rí ikháa̱nꞌxu̱ꞌ júba̱a rígíꞌxu̱ꞌ, nda̱a̱ꞌ mbiꞌjiuu rí mbiꞌji rí semáná, i̱ndóó má nu̱tha̱xu̱ꞌ, lúní, mártí, miérkulí, juéví, viérní, sádu̱, domíngú.